Tùhå joà guiohà jáhã tionhâ jmaønã laê lùã guiohà jáhã téhã tsøã tortuga janã jáhã meinhâ lùã ðùnâ minhà guanâ ñanã janã jáhã meinhâ lùã chiã tsøã mønã chiê jáhã meinhâ lùã guahå taã tiánã lùã çuáhà nanê jonã søã ønå tsøã ñanã minhà guanâ ðùnâ tsøã ñanã zoúâ tsouã nonê láhã ðùnâ tsøã mønâ tøhê lùã çaã jaøè guiohà tsøã laã jonã nonê guiohà jáhã lùã søã tionhâ nainhå jmaønã janã jáhã siánhã lùã guiohà manhå liónã neinâ lùã manhå lùã zianã iã lùã tsùà lùã çuáhà minhà chíhà tsaøê nonê tøhê manã çúhå tsouã dehâ oå çounã nainhå iâ çúhå tsouã zihå ninâ líã jmónâ tsouã jøã iã jonã çáhã jonã taã jmónâ laùhå mønâ tøhê lùã chiâ çuhå tsouã jmónâ tsouã jøã çuáhà minhà lùã tsùà jonã guiaâ jáhã jniánã reã taã tiánã ñanã guøhå ronès nonê guahå taâ líã zoúnhã tsouã mønâ tøhê líã zoúnhã çiónhå çuoã laã nenã ñanã laã jonã guiohà jáhã siáhã nonê guiohà tahå tahå zianã liónã neinâ søã çaønâ søã guã aíhå ñanã søã meinhâ chíhà tahå eínã lùâ tsùà laê lùã loà minhà lùã tsùà ñanã laã jonã lùã guahå çuáhà guiohà tsøã nonê janê jmaønhå tsouã lùã çuhå mønâ tøhê líã çúhå tsouã tahå eínã Søã meinhâ søã meinhâ søâ aíhå ñanã oå søã çanhâ láhã lùã jmaønã lùã tionhâ bahâ tsøã søã jniánã luâ rehå ñanã søãjniánã luâ daúnã oå liónã neinâ láhã lùã jniánã tsøã ñanã laã jonã nionê guiohà jáhã jmaùnã delfin eínã janã jáhã lùã panâs ñanã jniáã tsøã reã ñanã guøhå ronès tsøã nonê laã jonã lùã mønâ tøhê lùã jéã tsouã láhã jøè iã lùã iã jniónã iã lùã ziaã jniáã janã jáhã jniáã reã taã tiánã ñanã laã jonã áhã nénâ søã tùhã tsouã nionê jáhã téhãs tiburón janã jáhã panâ taã tiánã jáhã eínã guahå taâ guiohà tsøã mønâ tøhê lùã çaã jenè tsouã guiaâ ziaã mønâ tøhê lùã çoúnhå søã tsouã jáhã eínã menê zianã iâ tsøã iâ gúnhã bahâ lùã guéâ lùã tùhå iâ tiuhâ jnanhà laã oå jmaønã lùã ronè minhà manã jánhã tionhâ jáhã meinhà nénâ bahâ laê lùã guiohà aå tahå nénâ laê lùã guiohà manhå bahâ ñanã oå siã çuahà meinhâ nonê siã çuahà meinhà eínã lùã zoúnhã tsùà meinhà mønã lùã jiánã siã çuahà meinhà eínã juáhã sùà meinhâ lahê lùã jénâ tsøã manhå meinhå jénâ tsøã søã tonhâ tsøã iâ lùã jmaønã lùã ziaã çoè oå lùã tionà juøå oå iã juøê tùhå nainhå iâ jouà manã jahà laã jonã lùã çánã sùà meinhâ çounã çuahà mønâ lùã ñanã jnanhå tsøã jáhã meinhà eínã Janã jáhã meinhâ guøhå ñanã zianã tsøã chíà lùã anå iã lùã çuoã lùã çaunå ñanã oå çanhâ tsøã oå minhà sionâ tsøã nionê nounhå sùà meinhâ mønâ lùã ñanã jonã lùã tounhå tsøã nainhå çounã çuahå laã manã aâ jmaønã jonã jiuè tsøã niunà ñanã zianã søã nonê søã jmonå lùã jaínhã manè iã jonã lù guiohà jáhã meinhâ eínã guiohà siâ çuahà meinhâ eínã lùã çuhå tsøã liónã neinâ jáhã lùã zianã jáhã søã tionhâ nainhå jmaønã laê lùã guiohà jáhã tõhã tsøã pulpo nonê pulpo lùnã janã jáhã jniánã luâ zønà minhà ñanã jmánã taã tiánã mønâ tøhê çuhå tsouã lùã raâ guiáhã nonê guiohà jáhã eínã lùã tøhê jmonå tsouã manè nonê pulpo eínã juøè tsouã jánhå ta çuè guiaâ zianã iâ siáhã bahâ jáhã eínã jonã laã jonã nonê zianã juøè taã tiánã jáhã siáhãsøã tionhâ nainhå jmaønã søã taã çuè tsouã reã taã tiánã guiohà porþe tionhâ tsøã jmaønã ðuinhà oå jmaønã çahà lùã tionhâ jáhã eínã jáhã nénâ bahâ søã lùnã søã çúhã tsouã iâ laà laê lùã guiohà manhå nénâ laê lù guiohà tahå nénâ laê lùã guiohâ siâ çuahà meinhâ nénâ ñanã laê lùã guiohà tortuga nénâ liónã neinâ lùã jáhã søã tionhâ nainhå jmaønã pero çounã nenã iã lùã menè iã zoúnâ tsouã ñanã oå líã tøå tsùã tsouã oå iã çuhå tsouã zianã jáhã siáhã nonê søã juáhã tsouã jáhã Loà janã jáhã juáh tsøã lùã lùã reã ñanã jáhå taã ziaã jaå lùã monè guiohà tsøã ñanã jánhå taã lùã jaå aúhå mønâ tøhê lùã çuhå tsouã nonê jáhã nénâ lùã liónã çianå tsøã minhà liónã ðúnã manã chíâ laã çounã guiohà manhå guiaâ lùã aúhå guiohà manhå manhå dehâ lùã aå lùã liónã monè minhà sionâ lùã tióhå ñanã jmónâ tsouã jmaønhå mønâ tøhê lùã çuhå nonê